Nkyɛ mereyɛ abowa mebɛnantsew asaase yi do da kor a, abowa a mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ nye egyinambowa. Siantsir nye dɛ, egyinambowa yɛ abowa bi a, onyim no wura, onndzi no ho agor kora kora. ͻbɛn no wura yie na ibohu ara nye dɛ ͻfemfam no wura no ho. Iyi ekyir no, egyinambowa yɛ abowa bi a ͻmmpɛ dede yɛ naaso mbom n'aso yɛ dzen kakra osiandɛ wo nam da hͻ a ͻbɛfa naaso no ho dwe papaapa.